Setrika badu ia ka esa sobo setrika lo terminal a neu fo mahanin losa natobi. Mahanin ndia so na tao sidi esa neu me lain fo alas badu a, tao badu a mai sidi ndia lain. Setrika natobi so na ho'i ma setrika le fo kokosen mai badu a. Setrika basa so na fe'a heni cok a le.